नरा तरह का संगीत रेवे नि ऊ संगीता में से ही एक रॉक संगीत भी रेवे जसा की दूसरा संगीत गाना रेवे जे बाजे उने बजावे अर उन पे नाचे मंडा में या फेर कई कई प्रोग्राम ना में। <noise> आसा ही एक रॉक संगीत हेगो रॉक संगीत भी एक <noise> लोकप्रिय संगीत हे गो जो घणी फैली उन्नीस सौ पचास के दशक में उभारों चो यो एक मजबूत बिट हा लो रूप हेगो। जो नॉर्मल संगीत से थोड़ो अलग रेवे <noise> क्योंकि नॉर्मल संगीत डांस वांस करे रॉक संगीत नरा तरह को रेवे जसा की क्लासिक रॉक रेवे ग्लैम रॉक रेवे फैंक रॉक रेवे आसा को रॉक संगीत रेवे जो नरा तरह को रेवे।